الزبون في شغل المطاعم مهم شديد ،ورضا الزباين هو سر نجاح المطعم ومش المطعم بس اي نوع شغل رضا الزباين وهو سر النجاح والاستمرار والزياده وكل ما كان الزباين راضيين عنك بيكون شغلك ماشي كويس وماشي لي قدام عشان كده بعتزر ليه واطيب خاطره باي طريقه ممكنه وممكن ابدل ليه الحاجه الطلبها بي حاجه تانيه احسن وازيدها ليه ولو ما قبل برجع ليو قروشو